Aano, itwe noba nomanya nti noba nosemberera ekiro kyokuhumuraho, hati ekiro kyakataano aho, buri omu naaba nakora namariiriza namanya nti hati nyenkya nimba ntakukora nimba ninjya kuhumuraho muka, nikyo ekiro kyakataano eki nikyo okukora nomanya. <hesitation>